Raha gn'amign'evitrako zany gny fahasambarany zany mila mizalizaky eky tegna vao mahazo anazy, ny dikan'izany zash da raha amin'ny hevitrako izy, mila mizalizaly eky gn'olo vao mahatratry e fis- fahasambarany.